لو مضطر <noise> نثبت عمر واحد لبقية حياتي نختار عمر الثلاثين، فيها العمر تكون عندك -خ- الخبرة الكافية، وعقلك ناضج، وفي نفس الوقت تكون عندك طاقة، وحيوية تقدر تحقق بها أهدافك، هو عمر التوازن بين الشباب، والحكمة، وتكون قادر تواكب الحياة.